Maq arva, et unistus või ollaq ütskõik miä. Tuu või ollaq ka sääne suur asi, minkalõ saq ei pruugikiq kunagi jõudaq. Aga ku saq kõikaig tuu poolõ püüdlet ja olõt õnnõlik eloh, sis <hesitation> muidokiq om võimalik ka väega hää elo ilma tuud ütte suurt unistust täüde viimäldäq saiaq.